يوم من الأيام كنت أطالع فيديو في السوشيل ميديا وشفت شخص كان يعمل لأكثر من 20 سنة علشان يجمع فلوس ويشتري منزل حق امه وأبوه بعد ما قدمو الغالي والرخيص في سبيل انه يخلص دراسته ويحظى بمستقبل باهر ويوم رجع البيت اخذهم ووداهم البيت وانهالت دموع الفرح من عيونهم.